Yayapo vaera kua, jare yambojɨrɨ vaera cuarto mopeti hotelpe, jaeko oimeta guinoi lenea, internet rupu yayapo vaera, jukurai oime vaera añeteterupi, öimetako intrnet ñanoi